Urun to san we ye ni emi biri ara mi emi biriara mi mo fe eye tosen teri eye tosan oun re tse eye temi fe gbe ireye dede keren eye to san owun re tseye bolobolo eyi <hesitation> eyi re tse eye ti oritse fe gbe ene dede oritse fe dene do udo eye to san tori oma ghan tene no bi ghan we eye to san owun ene fe gbe gjan andbene ma mo gbo keren gba re dene kpe gwitse gbagjan di eye aghan do san gbe aghan keren emi mo fifo eye to san gidi gbo <noise> teri owa leghe ara gba tun mi ni ubo temi tsikale ni otsitsi biri mo tsikale ni ubowe botojaiwe mo ma tsikale bojaiwe dara yon mi afere okun we ma no ju we ni ubowe mo ma sun mee wa gbo ita ki ta tee san ara wa tunmi ni ubo temi kele sun <hesitation> ni ubo temi tsikale ni ara wa tun mi moma gin eye tosan oeun oritse fe gbe ne and eye ta san owun olaja ene fe gbe ne keren <noise> ireye to wo gha tiwo ri ye ghan ni ogua ghan we eye to san owan aghan fe gbe ne <noise> and eye to san owun olaja ene fe gbe ne keren <noise> ireye to wo gha teiwo ri ireye ghan no ogua ghan we eye to san owan aghan fe gbe ne Aghan to wi origho ekete ni yon to tse ireye to wo ogua ene ghan we tene no tson eye to san owun aghan te gbe ne <noise> and eye to san owun ene fe gbe oton ene teren eye too san owun ene fe gbe oton ene keren eye to san keren ere fe gbe omere ene <noise> eye to san keren one fw gbe ira to bene dede ba <hesitation> bene wino ni <noise> ukpale aja okan <noise> ireye tosan owun ene fe <noise> ireye to san we owun re wa leghe eye gba ren ni ogha <noise> owun re wa legjer ene ri je gba ni mon urun ti aka kpe wun edon dida ee wa wino wo nemi biekun re no gna sun majin wo nemi ja okpo ogho ne sha kita teri ee wa ri odelemon a wa ri <hesitation> teri ireye to san <hesitation> a ma mu utse ni aja gjan dede ireye to san wa wino owun ene be oriyse ni daghan ko utse tsi aja di ireye da san we gba to ene ara debi ma kpa oma aja teri oma aja ma ne utse <noise> aghan ee wa fi aghan ee wa gha urun olurun oma aja ma ne utse ai wa tson ireye biri urun to aghan gbe gin da lele aghan gba ra gba urun olunum Do tse eye ten be gin eye to san owun ene fe eye to san de ene be oritse ene fe eye to san de ene be otitse ene be aghan fe wi ogha ene dede daghan tse <noise> di eye we <hesitation> tosan do twe ne ara awa tse gbanghan eye tosan eye to san we o won ene fe ren o eye to san wa gha eno <noise> eye tosan owun re wa fo ene ara ren o eye to sun owan ene be oritse ni ren o eye to san do wa to ene ara o eye to san ighan dede ene wa ni gba rq to ira ti oritse wa gin ene wa kan eye we gbegberegbe sigbe gba a to ira eye to san ene gwitse gbe ekpale nigeria dede ren o eye san ene gwitsen gbe itsekiri biri aja were lede ren o jati wene re ni san oeun ene qwitse ni ren o eye to san do to ene ara dede o eye to san do lele ene biri oma toro eye to san ene fe pren o eye tosan re san gbene dede ren o <noise> ene ee fe eye ta kele sa wa sa re o ene eee fe oye ogun ene ee fe eye ibiye o eye to san ni ejo ji ua wa gba ra bie gbara bugjan ni ajei Awa gin ira ghan we tere ghan ubowe di o san ren teri ubowe biri aghan te do udo aghan we e goje wp ukw were ene wo utse ro urun <hesitation> tere gba wa do udo eye to san do nitse wa mu gbe be utun tere wa gba do udo eye to san biri ara nini owab oristae ra mu gbene ren o run <hesitation> okpe owua re wa tse tere ren owun ene gba do okpe owun r wa tse tere okpe nokan owun ene wa ka da ren okpen nokan owun oritse fe newo ene kiti <noise> oritse ee gin wo ma mo kpa imila uwo bin omere re ghan re wa je but ara yiyon ti wo gba kpa imiki we owun oritse mo fe ti wo gba dokpe gbe gin ara yon e owun wo gba kpq imila gba dokpi gha kpe ebi re dede ko jo aghan jekpe gba dokpe gbe ighan owun re tse eye ti o san ti oritse no gin gwitse do san gbene dede we ee tse gin aghan gidife ka <hesitation> ogho ma omo kuro daghan si gbe tse oritse wa tse dagha wa gbe tse ogho ma wino daghan mia gbe tse ogho ma wino daghan ma gbe tse ogho ma wino daghan ma urun ti o san taghan wa tse ogho ma wa dangha ka ma urun tosan taghan wa tse dangha nemi tse urun to jo di oye gba re ogha dosen gna wa we were ene gwitse gbe wo ka gwitse gbe omiwere dede neye we ee ne urun ti o bogho irenye tosa. Se biri wo te ne ogho or wee ne ogho wo wa gwitse gbe eye ti o san uwun re tse temi gba gini owun re tse ogho ti irenye ka ne ogho owun a gba dun ireye urun ti aka tse <hesitation> ira ti we re ogho ne wo gba ra urun aje we gba gha boto jaiwe eye olede no wu ojin ogho gba jerun aghan ee ri ogho gba tse urun okan eren ee ka tse eye to te tene ee fe we ighan eye to le ren ene eee te eye to le teri ira <noise> were ira ire ti a gba tse utse ti owa mu ogho wa <noise> > owun re tse temi gba fo we eye tosan ene fe ene ma ra fe urun tee ran urun tosan owun re wa tse tene tori ene gwitse ren o run tere wa je biri oma biri obiren wu ene gwitse ro ren do san do lele ene dosan do lele ebiren ti ene ne do san do lele otaja ene do san to lele Ojoye ibaba dede to wi elake do san do leke aaghan dede teri aghan to ka bi babq gba tse utse gbo bo gba gbero do san do san do gba wa ni ekpale <hesitation> aja iwere dede do olo san gbe aghan dede do san gbe oma iwere dede to wika to wi gbo do san gbe aghan daghan ti gbi aghana to ma san gbe dede daghan tigbi aja aghan kere gba wa gin a fe wrun tosan taghan wa tse gba ja teri aja ghan mq san kuro osan re tse tere osan oritse ee wa juene tsi osan oritse owun ene wa gba o san oritse owun ene wa gja dokpe gbe oritse teri wo biri wo no dokpe gbori tse gba re were oritse wa kaa <hesitation> agin wo ma dokpe ni urun tie okan totse gbere o wa lghe gba tse omiren miren wa de kpe revwim titie ghan we urun tietiw tene ka ro beju ma ni owurowuro ren wo wa gin ara nini ti wo ma gbe ne ene dokpe o birds ona biri obiren ene dokpe biri wono dokpe gbo nitse ni urun tietie tie oghan we o wa ka ughe ara nini te ee wa ka tan ara wa ka nie ee san gin oriye ma kuoro ni owunowo gba wu oniye ti oma kuoro ni owurowurogha wu or gba tsekpe ee tse ekpe wowa gwitse gbe aja gwitse gbe oma aju tse gbe olaja gwitse gbe ojo ye gwitse gbe ebiren gwitse gbe ekeren gwitse gbe Eghare aja wo wa ka ghote gbe aghan dede were keren osan re wa ka kele e teni wo ma gin do san gbe glo keji re o wa san gbe re wo ma gin di o san gbe aja o wa san gbe re owun re tse tene ni oro were mo gutse ren o were mo fo nibitsekiri biri oritse gin owan mo nogba fo ren omo ma gba owun ometitie gba fo dagha gba owun were gba gba ni ewo mi o do sun gbene dede oni aji were dede do san gbe aja were dede do san gbe aja were dede tagha me itsekiri itse ta gwo gbe itsekin itse an kpe itse kiri itse we ee wa ju ene tsi itsekiri itse agho gwo wo ma gin iewere iewere iewere owan re tse oniko itse kiri itse kiri we itse we wa kele ene gba re re gba ta ina ti oritse da ni eye me otse we ee wa tan ni onika jesu christ ni owun re tse itse tene gwo itse we wa lele ene dede ni aja ki aja ti were ne dede di itse do lele ene dede ni oruko jesu christ itse

Ofo boko wo sin fe demi kpe gin botojawe mo bie ro ren ofo we ei te to mo datu wa ren o diitsekrido ka gin gbe oma do ima tse ren aghan no ma ghan bobo de matse matse agha ka tse matse agha ka tse omiren ma tse matse oka tse omiren a ma gin di oma ma tseu maa tseu we oka kpe tsue e owun re tse man tse maa tse mid tse maa o ka ope tsi enw no gba bio ma daghi maa ka tse umu gbalogbalo di agheb man ka fe ekpi kponi da ghan maa gba ewo aghan gba fa ekpikpomen gbe ara aghan teri aghan ma fa ekpikpo nun we gbe ara aghan gidife ekpikpo ti o mafa tsi kuro ireye miren oroun a wa ra fe wa daghan gba ra ofo we di ofo we gba kun no non a on bie ometitie gin daghin mara ghan ni ogho daghan fe urun ti aghen wa tse dagjan gba do udo eye tori udo efe owun re tse olokene urun ti wo mi mu ewo ni gba tse kiro ti wo miu ewo ni gba tse kiro wa. a griiste ni oritse wa mu ewo ni gbe re owa ren ni ogua eji ma ma gwitse gbe oritse do fun ogoun no gbe re. Di wo ma uru ti wo wa tse ie ne eju to ma ti oritse ei kele a mu urun ti wo wa ji mu gbe re teri a fo ni we ontsse gba gin egbe to fo ni urare we aghan ni je to fo ni urare we aghan egbele to fo ni urare we aghan ri je o dene to o da ene biri ara gin unu tere wa je de ee wa den ene teri ene gbe emi ie oritse nebuwi ene wa dikpo gbe re gidigbo tori osan ti ene fe ti wo wino tse gbe re aranin we ara nin re tse osan otsogha osun otsogja fi ireye ne ni eye we ara nini we owin re tse osan otsegha we wo ma ne ura nini i kuro urun ki urun ti o tsibo ee tse urun kporo juweer irati we ne ara roin we a wo ma gin wo wa be oritse gbe ara nini bin eyq te ma ren di wobe oritse gbe ara lini be oritse gba ara nini gbe orue re be oritse gbe ara gbi ireye to wi ekpene aja re dede do ritse do je di aghan ne ara rin da ghan gba nemi gwoko ta wa fe ta ghan wa mon teri woma ka raurun ni ewo ireye ni obon ireye we ka tse olotsowo re we wo ireye we ka tse olotsowore we wo ka re obon gba ra ru umon ni ewo ro kpirakpira ojo ti wo ma re obon ira thwe ri olotsowo re we ni obon wo ma bro ro ma gin gbere gir olotoowo re we ara ro ei ni Bara wa tse ama gin in olotsowo niko re sin tse de ara ee ni ee nemi wa ni obo to to orun moji muta we o a wo ma tse ire y to ka fiofo ro wo wa re gba ra bro ro ni mo ma iloliro wo mi mi wi iloli re gba mo gwitse gbe giri do san gbe teri ikobo ti o wino tse we do ritse do gba kuri ara ro da ara ro nemi ni ojo ugha mireen to ma wa mi obon di wo nemi ri ni oboy di wo ba tse owo in ara teri olotoiwo bo bo aghara wa fiifo ara aghan wa fiofo ara agjan kekeke aghan tse owo we ni ara aghan wogho omune ren di okan ka ka biro okan ai ee fe mo ra urun kiti o but owa ren to bo to <hesitation> ee fe tiwo wa mi obon we owa gbe biro ro wo wa ni obon ni onuwe ain in mo wa ni obo di wo fe ra uran ni obon wo ma gio ira ti mo gba fe ra urun ee te to wa biro okay ira wawe wawe mo wa mo wa no wa ni ojoren mo wa kpie mo wa gin uran wawe wawe di wo fesen tsi ale gbe mi owun re tse ta gba gin ireye do ka fio fe ara we teri <noise> ire ye ma kq fio fe ara aghan ni urun ti wo tse deḏe do leghe uwo gba ne ebi gidife ee tse ireye ti osa biri ore nakan bi ee tse e ka tse ebi ireye <noise> ni eye we tene gha me ta gba gin olukan bobo san san ti oma ti osa biri ukun bobo sisan taghan sab ara aghan we ka san ti oma ti ore meji <hesitation> ti okan biteri Ukun aghan ka ra ni gba ra fifo ara agha a ghan ku re tse. Yeli ira ti okan ee ri okan ee tse ira ti okan ee ri eyi ee tse aghan meji ma ri ara urun ko urun ti aghan ma gbero ro ni ana daghan ka tse gba re ghere, o ka leghe fifiara o ka san gbi ireye ni eye we, ireye do san da ghan ka fe ofo ara aghan, tori iwe oritse to da to ni iwe oritse ni iwe ifohri okan mefa <hesitation> iwe oritse john meeta bin okan weefo we ka gin oritse do fiofo eye we o gba ra olo oton ro wa, oton ro okonokan ene kene kene to ma gin ene ma gin ene wa gba oton oritse we gba mu ni origho, gin gba kpe gba <hesitation> gin ene mu eye ene mu gbe kuro gin osan gin ene ee wa ku gin ene wa wi eye we gbegbẹregbe si gbe gin osan ro wa lele ene, so wa ma ma eren kuro ku sa gin da ka fiofo ara ireye ti ireye ka fiofo ara aghan da ka bejuto ara aghan gba fiofo ara ghan, dangha gi a daghan gwo itse buraku gbe olokeyi re maa gwi tre burukun gbe ome re re, ma gwitse burukun gbe aja re, ma gwitse <noise> burukun gbe ireye ki ireye ti wo ma dede one ti we mo ma kito gwa itse gbe aghan, ten we ma to taghan gba ren gbe ara agha, wo ma gwitse gbe aja ti wo kele wa wo ka gwitse aja ireye miren keren Pa kpule nigeria do san gba ghan otsitsi kobo okan to wino gba bogho we a gin gin inoku kobo we kele wa a gin lock down ka wino aka se ubo dede ireye dede ee ren legun ireye dede re gwo itse di boko wo do re uko to o kele wa wen re ten i kolo we kpu irage a gin ireye ee da wa lefun aa na obon aa nemi re obon, agin urun oka neyi socail distance di a ka bian gbe ireye, aghan ee nemi gberou bo di ireye dede do gwi tse di ikobo we yi de re ubo ti o kele wu, gin ikobo we ubo ti wo kele wa ni, gin etsu ti o gbe ikobo we wa we dikobo we yide re di ikobo we do yide gbe tsu ni ubo kubo ti a aghan magha di ikobo we di o yede gha ghan, ene ee fe ikobo ki iboko ara nini owun ene fe teri gin oritse ee koba ikobo lele ene wa, biri o dene do de ne biri ara nini so ara nini ee wa tse tere ara nini ren owun ene wa gha do udo efe gba dokpe gbe oritse, esen meji gberu gba ren ene ee wa ren gin ee ren, ene wa abu gba ren, ene wa ren bin esen ene dede, gba ra do kpe gbe oritse ten ene dede malo fiofo oritse gba dokpe gboritse gba sen juma ori tse biri emi okan, uranran oritse wa ran ni egbele mefi ene dede Ni ekpale inai ji ria uran ran oritse wa ran ni, akpali nigeria we dede we to <hesitation> nigeria re tse ore to bi iwene we keren we nigeria re tse orea ajakaja dede, so ajakaja dede win onder o ma san gbe̱ maji na kura o san gbe ene dede ren now o ma san gbe nigeria kuro, o wa sa. gbe itse tiri o wa san gbe akpele iwere dede, o wa san gbe ni keren, o wa san gbe ene ti o wi nigeria dede, so osan we ene wa gidi je, ghan we to ka gba iwe gbi gbe ti o ka gba irawo gidije ti o ka yaghala origho agha we, ai ma urun ti aghan wa tse, owun re tse ti a aghan gba ra tse urun keneku toro we, teri utse ghele ma wino to ma wa tse utse we ma wino taghan wa ri aghan gba tse, aghan ee wa ri agha gba tse, aghan ee wa ri ewo gba ghan tsi kale gba gin a wa ka gin agha wa ka feel one kind <hesitation> aghan wa wa ka gha urun okan okan ni origho to wa fe gagha ke ori gho aghan, utse noba gba ara re <noise> keke gba ra gbo jo dire wo ma mo ri e, oma tsi ira tie ti wo ne gba ra umu mo ma gba wo sun gege befu ma ren wo ma gin eju ma ren wo wa re ubo utse ti wo ri ejuma ren wo wa re ubutse ti wo ma gin eju to ma ma wo ma re ubutse, wo wa ri utse gba tse gba mu ofe gbe oton re gba mu oton re ni school we wa tse ghala ghala ulieko we wo ma gin utse re tse olokiren ren onokeren ee ne utse. Mee tsitsi o̱ne to wa fe urun to gba ra mu afe gbe oton ro ren <noise> ee re eju tee ma ti ire ye ee gba jerun, ee ne ejin te ma tene ee gba jerun, kpeju toma wun ene gba jerun ni eye we kpeju te ma wun ene gba ferun ee ne eju to ma ti ene ee gba jerun so, oje ira ti onoiren ee ri oje je in o ee ka san o <noise> ira ti olobiren ee te ri oje fe ino, ee san, ira ti onobiren ee te ri oje ri iloli <noise> ofo oje to san ta je, o san ni ara and utse ta tse to san a gbai je ote to san ira ti we fo fi <hesitation> ira ti we tse utse we remi ri oje ti wo wa fe and wo ma befuto oton re, wo ma bejute aya re owun re tse eye to no ren ni ogun, so wo wa be ontse gbe re do san gbe oma bin ara nini do san gbe inafiria, do san gbe olaja fo wi origho ekete do san gbe ale iwere dede, do san gbe olutun nii ti o tri kale tin mi ni ubo we, do san gbe biri ebiren biri oma dede, esen ti gba kuri ilolo owun o gba to orobibo esen tene gba kun ilo li owun ene gba ra to oro bibo <laughs> kpojokpo fo tene ma lefun dede esen tene gba kuri iloli ene wa gba ra to iloli orobibo, odelemon ee wa ri ene ene ee wa ri odelelmon ireye bunukun ee wa ri ene, ene ee wa ri ireye burukun, sisan re wa tse tene ren o ni omko jesu christi